كنفيق في أغلب الأوقات مع تسعود ديال الصباح، مكنقدرش نفطر فديك الساعة ولكن كنشرب أتاي باش نبدى نهاري. وفي الغذا، <hesitation> كناخد طاجين حيث هو طبق لمتكامل وكيعجبني بزاف. بالنسبة لنعاس، كننعس مع الحضاش ديال الليل، حيت كنبغي نعس تمنية سوايع بنهار، واللي تكونو كافين باش للمخ ديالنا و الجسد ديالنا يشتغل مزيان النهار كامل